أحب أبدأ صباحي بفطور صحي و لذيذ أفظل آكل بيض مع خبز توست كامل الحب او احيانا اتناول زبادي مع فواكه كمان اشرب فنچان قهوه او شاهي احيانا اذا كان عندي وقت احب اسوي سموذي بالخظار و الفواكه الفطور بالنسبه ليا مهم اني يعطيني الطاقه لبدايه اليوم.